Jari punna nakke injo <hesitation> cocokto injo punna dikuai injo hapea penting mange ri kalea kah nasaba apa injo kammunina apa-apa hapepa rie nandre'taua na ni di urang accarita nu lere tampanna injo taua akulle taccarita ri hapea bahkang na kulle tappana ri hapea rie kabutuhanta rie na ni hoja gampangi sakarang gara-gara injo dikuai ri hape injo re dikua di hape dikua gugel, injo gugel a apa dihoja rie ngaseng kunjo, pokona injo hapea nu a'guna naka kalea punna mae ri kalea, apalagi punna re'mo jamang-jamangta, apalagi jamang-jamangta nu make hapemi taua pada injo biasa pabalu-pabalu onlen na hapepa na pakai appada injo biasa sakarang ku itte ri anak sekolahya biasa make hape pi i pilajara, kah biasa rie pappilajara' na nu harus mintopi ri hape di hoja apalagi mahasiswa ya sekarang injo mahasiswa ya sekarang pokokna punna anre hape e tala jalangi pikkiranga kah injo hapea kulleki na bantu pikkiranga kulleki na bantu appikkiri akulleki ta bauang bantu bajo jawabang Akulle tala maeng intu boja jurnal, a boja pokokna apapa kebutuhanta nu tala kulle di guppa ri bo'boa nu talla kulle i di uppa nuhatanga di sa'ring di uppa pokokna pole alamat hape gampangi selain injo rie to pole dikua nganu rie to mo e <hesitation> pada intu pesbuk, instagram, yutup, tiktok a injo ri hape a ngaseng injo kulle ngase i dihungkara akulle di itte intu mae apa na gaukang intu mae sikalinta apa na kagaukang sianatta apa nakaukang to toanta intu ri balla a akulle ngase di itte ri hapea injo jari injo hapea punna ri nakke nu lohe kalea anunna lohe kalea guannana.